افضل يكون عندي القدرة اني اتحكم في احلامي انا عشان يعني اختار شنو الي اجوفه لان هاي الشي اكيد بيأثر علي بشكل إيجابي وبيدخل السعادة <noise> يعني فيني